Tegna maro be sy raha ohanina mampamembo vava, mampisy fofona avy agnaty vavanô ratsy zany dia a ravô avy minana ananjy zany anô dia tonga dia membo be se vavanô. Ohatra amizany zô dia pistasy reka an, a tongolo.